الكلب بيحتاج عادة من ثلاثين دقيقة إلى ساعة من التمارين يوميا، وهذا يعتمد على عمره، ونوعه، ومستوى طاقته. الكلاب الصغيرة والنشيطة مثل الجيرمان وشيبرت ،أو الكلاب العاملة يحتاجون وقت أكثر، بينما الكلاب الأكثر سنا أو الكلاب الهادئة يحتاجون وقت أقل، من المهم إعطائهم تمارين منتظمة، عشان يحافظون على صحتهم وطاقتهم.